والله دحين ما أعرف أ- أتكلم زين إلا عربي، ما أعرف أتكلم كويس إلا اللغة العربية، لإن هذي لغتنا الأصلية، وهذي اللغة اللي إحنا نفهمنا ونفهمها وهذا تراثنا، وهذي لهجتنا، وما عندي لغات أخرى.